Abakͻsɛm no nsuae nnyɛ adzesua a ͻwͻ dɛ yɛtow na yɛdze kyen. Ho hia dɛ yebosua abakͻsɛm osiandɛ hɛn abakͻsɛm na ͻkyerɛ beebi a yefi ba. Ntsi sɛ innyim wo nkyir so a, nna ͻno beebi a erokͻ no, erokͻ hen? Erokͻ w'enyim anaa eresan w'ekyir? Ntsi ho hia dɛ yebosua abakͻsɛm na yɛdze hɛn abakͻsɛm atsetse hɛn nkyirmba na hɛn mba a wͻwͻ esuapͻn nna skuul, nsͻwdo skuul na mboframba skuul nyinara mu.